Zah zô isaka mandeha amin'ny dentiste agny, <hesitation> in-droa isan-taogna, za kô mandeha agny ih, isaka tsy milahatra be akao <hesitation> adign'iraika fô zah defa tafody, <noise> f'izy kao misy fotoagna zany betsaka be ôlo milahatra de eh mandagny deux heures de temps karaha an'igny.